اول شي انزل بيان على كل القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي احث بيها العالم انو يغوحون عالملاجئ ، بعدين استدرج هاي الكائنات الفضائية الى منطقة براكين وافجر البراكين عليهم